انا مش شاطره اوي في زراعة النباتات لاني دايما بحس بمسؤولية زراعة حاجه كدا وانا بهتم بيها ف دايما بخاف ان انا الي انا مهتمش واحس أن دي روح ف حرام لاكن كان بابايا زارع كان بابايا زارع نعناع وكان زارع شوفان وكان زارع شويه نباتات كدا عندنا ااااا بس وكنت دايما بحب اطلع اشوفهم كدا وهما مزروعين